په جرمني کې د اوختوبرفست نومې لوی فستیوال کیږي، چی خلک پکې دودیز جامې اغوندي. دوی د کرسمس بازارونه جوړوي چی پکې ډول ډول خواړه او لاسی توکي پلورل کیږي. د جرمني خلک وخت ته ډېر ارزښت ورکوي او تل په وخت دي. د کورنۍ او دودیزو جشنونو احترام کول د دوی د فرهنګ یوه مهمه برخه ده.